जी हां...जब भी ऊंचाई ज्यादा रौंदि, जनि जनि ऊंचाई बढ़दि, तनितनि वायुमंडल मां, हमरा प्रकृति मां ज्वो वायुमंडल चि तेमां दबाव ज्वो चि स्वो कम ह्वोंणूं रौंद। त ये दबाव कम व्होंणे वजह से पाण्यू ज्वो बॉयलिंग पॉइंट रौंद जेते ब्वोल्दन उबल्ल़ं वलु बिंदु रौंद तख तक लिजाणं मां तेते हमते कम ऊर्जा लगदि। त ये ले हम क्या करदन ज्वो आग रौंदि स्या बिल्कुल कम करी ते, तापमान एकदम कम करी ते रौखदन। ते वजह से स्वो पाणी धीरे धीरे उबल्लं शुरू कर द्योंद।